Yäki ijtyajumä kasyi, kasyi'i este nyä'otonhyajpa 'yune, 'yanhmayajpa ja'ku 'ye'syaju je este jyejtzayajpa nasakopa'k ja'ku pyinhyaju algun animalito nasojmä ijtyajpapä, jete pyinhyajpa ja'ku ku'tyaju je kasyi'une' y kasyi mama'i este jye'nanhtzi'yajpa 'yune ja'ku ku'tyaju, hay vece pues tzyi'yajpa äksi yomo'ista'p, tzyi'yajpa äksi kä'tupä ja'ku ku'tyaju je kasyi'une', jejtzye ye'nhyajpa y jejtzye poco apoco puksyajpa, jä mäja'ajyajpa hasta que hay veces pues cuando ijtu'äk necesidad pues jetyät wi'nhkyajke'ta, ntzäkpatät äjtyät wi'k'ku ja'kutyät nku'tu mä'tzyäki.